Loa'a i nā hale apau ke kahi mau papa 'aina. E 'ai mākou ma ka papa 'aina i ka 'aina ahiahi, ka 'aina kakahiaka; e hana nā keiki i kā lākou ha'awina kula, e ho'ohana ka 'ohana i nā mea hana lima.